Bor ha pinapo, tou borbor tariri turu bor hamaton tariri, e raeh koru no ta hatatei me ri eiau. Roman ien, tou borbor tariri, ri hisovi ne ru a tou borbor i tariri. Tou mes a kap mes a pean e bor o no, bete hatasu e nam a ji pal turu tok pidgin i iogil. Kove raeh koru no te hatatei me rea ri u bor tariri, bor ha pinapo hamatolan tariri, be ri te solsol rea taru bor hamatolan tariri. Tara sah, u bor tariri, tara tou borbor tariri, e ri e mas <hesitation> natei ro sah a ka te bor sin e riri, te hatatei me rea ri u borbor tariri. <hesitation> Tara tou borbor has tariri, re mas natei ro bor tar minika te la nam te tuan ni matolan na turu bor i tariri ka. <hesitation> Lia haharoi ne nouk, asia poaj ba barevan e hois ner a tou hoat. Poaj ti hois u ru, be ru e la rin tara tou hoat. Ti na hoat u ru, tara sah e ru bor nin u borbor i tariru, ti na hoat u ru, be ru na hoat ar. Be ru e kar, hoat ar, hoat ar, mei la isi mia je ru mei ta <hesitation> les me ta ien, ru hoat mei ta les mea ta ien tara len. Tara bong hamanas poaj ti hoat habong u ru, be ru sin les e ru a ien les er a ien, be ru e les er a ien, les a ien a para. Poaj ti les mea ru a hoat jia ien be ru e kopis i rim i pinapo. Poaj ti kopis wam a ru tara bongbong, be ru na pio ner a hoien, nana er hoien. Poaj ti nana mia ru hoien, be ru e nen er. Poaj ti nen u ru be ru e lu pon er a tsinih, be ru e lar, la u patun a mar <hesitation> a paru ti na tova u ru, je ru na tova roi hamanas pone. So, ien a min toukui ti kaj eru tara poaj ni ien. Ti na tova roi u ru be ru tovar, kopis i rim tara touleh, poaj ti kopis wa ma ru, hakei rea a roi taru luma ni nous tariru. Ka ji tarik ir be ru e ket poner i latu. Poaj ti ket u ru i latu, ru na hareng e rim a kanen, poaj ti na hareng me ma ru a kanen be ru e la rim, kopis im, pio ner a kanen tur luma i tariru, bong e bong o no ru mei ta soh u, ru la pone tara poaj turu kuma. Poaj ti na kuma u ru, kuma halen er. Poaj ti kuma halen u ru, te la uam a len, bongbong be ru e soh mer-soh mer a len. Poaj ti soh u ru be ru e soh or be ru kalat mer a pil touleh, be ru e hois pon ner a tou, mes a tou na tou-tou hoat sai pone, hois i nin a tou hoat pone. Poaj ti la u ru tara tou hoat, be ru na hoat mer a bong. E ru i nange hamanas ti hoat mea ru a bong, palis hamas a tou hoat tariru, be ru hoat hamas mer a bong, ru mei sai ta hoat mea len, ru hoat hamas mei a bong. Hoat mei a bong, les er a ien tara bong ne nah, be ru e kopis i rim be ru e nanar. Poaj ti nana mea ru a hoat, hoien, be ru e lar tara toan, na hatoan a tara toan. Poaj ti na hatoan u ru, be ru e toan hakap a rim, be ru e kopis i rim i pinapo. Poaj ti kopis wam a ru, kopis mem a <hesitation> a mone a para tara sah e ru e hoat ar. Eiau a sia ka te-te-te-te kui hamanas e ruru i roman ien, a tou hoat. So hana pinapo a sia ka te-te ta kat, ta kaj a barevan a tou hoat, tana hoat u ru bete lu e rim a ien, bet na hahual ne rea tara-tara toan be ru te lu er a mane a para, bet taguh e na tou tapa i tariru. Eiau a sah, iau a toukui te-te mas kaj e ria revan tara tol i tamulan i Petats. Tou hoat ku panahas te lui moa lam a mane, tou hoat. Na te lu <hesitation> te-te-te na hareng me ria ji sah, ji kanen i hana kui tamulam. So tara poaj nien, a tou hoat eiau ta-ta hakui elam a <noise> barevan ni Petats, te lu sila ne moa lam a